القرية الصغيرة رغم إنها راح تكون أصح للإنسان لأنه هواها نقي أكثر وفيها خضار أكثر وكل شي، بس مشكلة القرى إن فيها ما في خصوصية يعني القرى دايماً الجيران كلهم يعرفون كل شي عن بعض، وهذا شي معروف بأهل القرى وهذا شي يخليهم يكرهون الحياة في القرى، لذلك راح أختار المدينة الكبيرة، مدينة ما حد يقدر يتحكم فيني ما حد يعرف خصوصياتي إلا إذا عرفت أنا عليها.